Nigeria africano, kua tëtäpe oïmeko aipo oyeagueyepeai, kuape oyeesa opaete ïru tëtäguasu gui yogueru reta kuape, jaema jukuraï jaereta, jetako aipo oikua reta kïraïko añave rupi ou opɨtareta añaverupi